Injé siwato soni futook sifojiir nak iŋoot nufuk. Baré néni icaméén imbi iŋoot togoom jambi iyook bayook il faut siwato soni futook sibagiir.